<noise> Okay, talawa iaa ba papare taman luxaal. Bia di ta xaa we o luxaal! Luxaal! Luxal em sa? Luxaal em saxawe? Gita xalame siin no xobel xal ti xalame luxaal amalen mara ta- Tana xida tino lan xida no anua xukxuk. Okay tawala ina papare Taman <noise> luxaal ta malus ma amalus ngali adi. <noise> Xalti gita lasi malen no inaman di- di taxa ngali adi luxaal. Xalame, pupua talawa a watia tsa. Inaman di ta manman No inaman laba, tino sin di anom xadnep o lluxal ya ta san ngali we <hesitation> a o luxal ya ta san ngali we <hesitation> a malus ngali <hesitation> adi, gita, gita ba adi lan no xida no uma cha so gita ba lasi we gita uxuk gita san buxa ngali sen luxal nglai axauxhi xida no tino xuxuk. Male ya, yawe na papare taman a abala we we atala, ua lasi we no bia no luxalxen loxobel gita ba adi lan uma no luxal axau o ya san buxa ngali abia no luxal a mamainang a mamainang ma naba xosara gita gita ba xap maramase axap. Ya eses lan no xolot xadi no manmanel ya lasi we luxal sin di. Di xap taxa malen gita di ul luxal taman xuxute xadi mat sel ngali tumasra a xacep bula sin gita o xadi no luxal bula, ya xap san buxa ngali no. Xal bia uba ta san ngali bia xal axap. Gita loxobel ya lasi abia xan mamainang oreng sin gita xanminas orong sin gita bia bi ya cha ya lasi ma yasaen we luxal ya ta san buxa ngali luxal xen lokobel. Talawa cha yu la ruprup rupki no lan uma u adi no ngali axen no tuba, no pa Nosua luxal axau abia ma nomat mat luxal bia ya ta xap puchaxi no. Bia xa time gita ba lasi we gita xap gat luxal amuina gita pelmat ngali xosora o tumara uma ngali axau chi no gita xuxuk cha we atala ya we na pare we inawe ya san buxa ngali luxal xen lokobel ya yaati we xudu xudu ina no inaman bula di san bula di san bula ngali luxal in lokobel talawa u la adi talawa cha u se tumara ngali axen, no xo ma no matkain mara, no in bia no ta us, so gita lasi bia mat luxal ta manman lan a no mat xolot no manmanel dita xosora no ngali tana no la papala o ngali lukaut No manmanel di xosara ngali <noise> no manmanel di xosora ngali a aturunxi no luxal lalan nglai naba manman dis bia bi ya lasi ya xap, ya xap xa taton buxa nglai. Tasol nawe ya manman sin abia xolot taxap gat <noise> luxal o bia mu no mat luxal bia ya ba mas xani amunia tino ma no tinaxa na gita ba mas xosara tino na mas la cha.